Nde mi nani un inni kalimaawa excitement ko wiyeete "mbuddi" yande kore am danyi ɓingel am araron, mi siftoroyta, mi ɗon nana belɗum, mi wanni sukaayel angel innde mama am Muhammadu Sani.